Japani wor dungatii dunga duleti dungan tunne adha kabdii adha ishian tunne wogan duftii mal woga sun getine inama sun wot chachaa woya ak toko kayetaa woya wol fokat mangudo wot chachate sagale wot nyat amine tab amtan mal tab sun get mata baneta won dugatiaafi ak machia won akasitii.